Hanua lalonai, dina ea varam evana moale eha varam, dinadia na, hari vara dinadia <hesitation> varam o unu bana moaledia. O lasi neganai ene- nega haidia na gadara, gadara, spo- <hesitation> daka, gadara gadara haidia <hesitation> varam hanua lalonai, bona, ma daka dava heni evana kuku heni unu bana unu negadia na, ma moale, bese haboum beda bese habou taimi- ai- habo- bese <hesitation> haboua taiminaim, <hesitation> horanai na, moaledum bona, hedavari heni bona, <hesitation> noho bou namodia <hesitation> havaram. So unu- unu bana <hesitation> varam neganai, hanua na vaitan, marere marere'na na taina, bada beh, boitaiam. Boitaiam neganai na, vaitan na, motu, hanuadia lalonai na, unu, gau evaram neganai tauma iboudiai <hesitation> dihom eha- <hesitation> <hesitation> haboum. Tauma iboudiai na <hesitation> haboum, na, daka baie se- baie- baia moale lai. So lau na la- egu- lagu dina namona ta na, nega ta, ai ala daka, ai ama una mosbi lalonai, basi'ai a'gui. Bena basi'ai a'gui neganai launa ai, badiguai <hesitation> helai merona, ema ena s- dakai bena, ia baine diho. Ia <hesitation> diho neganai, ena daka ta ia moru, ena, foun eha morua. Bena ena foun eha morua negan na foun na'abia. Bena una din- na- na foun na'abia naganai launa vaitan, baina henia lou ievana baina dogoa. Toda kara maoro'na na'kara, lau dan na diho murinai, nala na foun na'henia lou neganai lau kudougu bona lau daragu mamina na'abia neganai vaitan na'moale dikadika una kara na'kara. Lau buna lagu dina namona ta, lagu dina, iboudiai padadia una dina- una dina mo, vaitan na namo vara lau egu'ai. Na dainai launa, na, vaitan dina na momo, moale- moale gabudiam nega haidia, oi emu, daitaga, mauri lalodiai, nega haidia na na'badum, na'taim danu, toda egu moale dinana ta beh una, name gwauraia.